Ël volüm d'la müzica al e verament trop aut. Për piazì abasé ël volüm perché riesu pa a parlé cun mi amis e siu si për parlé u mi amis e për mangé, pa për scuté la müzica a ün volüm cozì aut, për piazì abaselu